छोटी दूरी से तेज गति से दौड़ने वाले जन्तु जैसे चीता, शेर खरगोश और ग्रेहाउंड कुत्ता। अपनी गति से अनेक लाभ उठाते हैं। तेज गति से दौड़ने वाले जन्तु चीता। गति एक सौ से एक सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा। तेज दूर से शिकार झपट तो है। शेर सहा गति अस्सी किलोमीटर <noise> प्रति घंटा अचानक हमला करके शिकार प्रकटो है। तेज खरगोश तेज गति साठ किलोमीटर प्रति घंटा शिकारी से बचने खातिर दौड़ते हैं। ग्रेहाउंड कुत्ता गति सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा। दौड़ प्रति स्पर्धा में प्रसिद्ध है। सियार पचास किलोमीटर प्रति घंटा। <noise> शिकार और शिकारी से बचाव करें खातिर दौड़ते हैं।